जयभी महिंगा रिस्टोरेंड होते हैं। पेटल का जल सुत्यों शान्त सभान रोने चाहें। जयभी कॉस्टमर आवे। तीनों काजे काई शान्ती से न तीनों काजे हरबडी नी करने चाहें। अगर हरबडी करसें तीनों तीनों से काम मां गलती होई जासें। तीनों काजे खानों परेसें। तो तरीके से न साप सफाय से भी तीनों काजे खानों परेसें चाहें। क्योंकि अगर सफाय से नी करसें। ती कॉस्टमर खानों भी नी खासें चाहें जाए भी सकें।